Lwambuki sakumi na mbili saale, ndakasala mburikizire iredio, matangazo ga sakumi na mbili, andure murumu nzi mujikoni bwane muliro, ndemu mazi gi ichai kumaiga, ichai nishiya ndeyaa munza, ndakholomba ichai ndatihamala nde ichai khumeza khungwi, ndurizekha vindu, ndoriize vindu vya khung’wereremu ichai ndange igasi zyanje zya hango polepole, nzirirezaa khuduria mbaria saa tano hivi ndukhe zisaa zirana, ndakadukha zisaa ziranu, khavee shakhuria shambasu, shukhuria shambasu, kharee shukhuria, kwakhamala kuria ndogizee vindu, ndikhalee mbulukhekhu, ndakha hulukha khandi, kholeku igasi yindi, ndakhamala khandi khukhaveku kuri khunyala khakara shukhulia sha amugolova, kwakhalia amugolora, shindu khuri saa mbili kwakhamara, ndogizee vindu khusale, khuzii khulikhe yaani khuzi kugona.